Maro desera maro nentim-parazana maneran-tany lazaiko an'olona mba andramana fa maro fa tsy aiko daôly ny anaragny ôhatra zao hoe pizza an <hesitation> glasy; yaorta, ronono, koba, tsara maro tegna maro fa tsy de aiko daôly ny agnarany fa tegna maro.